Zometo me mu'uŋɔ me, me zo'e mɛ. Tu tari paɛ bunuu. Basɛba bunɔ ni mu'ɛ mɛ ti basɛba bunɔ me ana wuu <hesitation> la ani wuu dazaa zometo n ni ana se'em. Ti basɛba me bunɔ ni ka mu'ɛ paɛ dazaa bunduma n ni mu'ɛ se'em la. Ba nɔbgama la ni mu'ɛ ŋwana fiin wa. Kɔ'ɔm dikɛ basɛba me boi mɛ basɛba me kɔ'ɔm sobege. Kɔ'ɔm sobege tim tim timi ɛɛn hɛɛn.